بقطع الفواكه الي انا هعمل بيها السلطه زي-الموز-برتقان-رمان-فراوله-اي فاكه تحب نحطها-ونجمعهم في طبق ونقطها قطع صغيره جدا ونحطهم في طبق كبير-ونحط عليهم سكر <hesitation> ست سبع معالق سكر وبنسبهم لمده ساعتين-وبعد كده بنحطهم في الطباق